<hesitation> ngalla sawara saa, gissa ka neɗɗo anndi deh fillotoo filla muuɗum. Sabi so a wi'i o yiidii er mi anndaa o hoɗu hen. <hesitation> Mi anndaa hono neɗɗo jaabortoo ɗum kaa jaati <laughs> mi kaa mi anndaana ɗum.